Māte ña té tiñu ngō né pathi kiꞌo ntiku io ñꞌa kueꞌenuu i kā ne pos kútaꞌ níta né káda neé xiko kōo skú io viiochiñú lūne marte miercúle juebe bierne sábándo ntɨ̄ꞌɨ ñuu ntúvi íka nūuꞌu vií te ne duku vio chiñu né kueꞌen ño chi uun ñāꞌa da ne ngáchiñu án kutuniꞌni o itu á kutuniꞌni io ñutu cāfeé o kutuniꞌio ñutun ntika ñé duko duko vio chiñu kádā nee in kā ne este kiskú io un mantadu íkañe ni nuꞌu ña ngo ne ka ne duko ntɨ̄ꞌɨ ñu ntú i ūvií te nté duko ntɨɨ ño ntɨꞌɨ ióo neé dukō viio chiñú dane ntɨ́ꞌɨ kui ia kane né dukāne ntuvi ntuvi neé kanñeꞌe kane ntūvī ne pu estē.